मधुमक्खी एक दूसरे को खाए की जगह की जानकारी देत है। हालांकि के प्रकरिया उतानी जटिल न होत है। मधुमक्खी में होत है। लेकिन मधुमक्खी गंध और व्यवहार से संकेत देते हैं। जब कोई मक्खी खाए के शोध खो जात हैं। तो वाह जगह पर पहरेवान छोड़ देते हैं। मधुमक्खी अपने साथी मधुमक्खी को है। पहरवान या विशेष उड़ान व्यवहार इशारा कर सकते हैं। वह भोजन के पास में मरदारे। जो दूसरे मधुमक्खी आकर्षित करते हैं। मधुमक्खी अक्सर एक दूसरे को देख कर खावे। खाइ के अक्सर शोध पर शक्ति की गंध होते हैं। जो मधुमक्खी को आकर्षित करते हैं। अगर एक मक्खी वाह गंध पर पहुंच जाते। तो वाह दूसरी मालूमकती को परोक्षित कर लेते हैं। एक बार कहे की जगह पर मधुमक्खी के समूह वण जानते हैं। आपस में नयी मधुमक्खी को आकर्षण कर लेते हैं। मधुमक्खी के खाई के तरीका कुछ सहज होत है। वह दूसरी मधुमक्खी को परोक्ष मार्ग दिखाते हैं।